Päämdseq ommaq rohilinõ ja must tsäi. Lisas viil egäsugudsõq kasvotsäiq ja puuvilätsäiq. Kasvo- ja puuvilätsäiq erineseq tuu poolõst, et näil ommaq häste erilidse maitsõq. Hariligult sis vastavalt puuviläle <hesitation> vai kasvolõ, miä sääl seeh om.